मोके लगत हवे की मोला तुमन गलत सूप दे दे। हवा मै वेजेटेबल सूप ला मांगे रहेन फिर ऐ मांस वाला गलत। हवे मोके मांफ करा मोके लागत है की कोई गलती हो गइस है। मै तो वेजिटेबल सूप ओडर करे रहो ऐ कहा ले आ गईंस। तुमन चैक कर सकत हो मोके क्षमा करा। तुमन मोके वेजिटेबल सूप का के दे सकत हवा।